Ny fomba fiarovane ny ankizy misy mampitahitse ampianaran'ane, dakilasy agne zane e, ty vahaolany amy zane e, ty treako zane, asesentena anatena lafa handeha hianatse, i ka re mirava alaintena ny ray aman-dreny e, de avy eo ka iha rehafao ty ndaty direkterae ze miandraikitsy fianarany ianarane ao, de rehafany ty ramosey.